Anoma a mepɛ dɛ meyɛ yɛ ekɔr. Ɔnam dɛ ɔno na ɔyɛ nnoma nyinaa hɔn na. No ho yɛ dzen na no ho so yɛ enyika papaapa.